رېګمال په څو ډوله دی او د مختلفو شیانو لپاره کارېږي. یو ډول رېګمال له کاغذ او زیږې سطحې څخه جوړ وي چې د رنګولو پر مهال د دېوالونو هسکې او ټېټې ساحې پرې سولول کېږي. ځینې رېګمالونه له اوسپنزې سطحې جوړ وي او د اوسپنې د هسکو ټیټو ساحو د تراشلو، سولولو او صیقل کولو لپاره کارول کېږي.